La pahqanik loo' jumpa' wach'ajal wula niwach'ajal han wula wach'ajal wach'ajal je' ki'em oxib' pero maas niwach'ajal niwach'ajal porke como aves la winaq taqee' me'ta igual onteera wula diferente kino'ooj niwach'ajal han wula wach je' ixib' aveces wach ixib' nib'an considerar wach'ajal taqee' e wach ixib' chi paam la nitinimiit loo' pa'meer han wilkiim han tah niwach'ajal re'ka ch'ahqon taqee' pero re'ka de vista wach'ajal each'ajal wach ixib' wila <noise>